Koba munagu mjirmur koba munogu nagu namur marghi koba munagu mdu duniya chachama koba munagu mdunagum ban nagukwa dagiyi kujasa hur koba kuja han wajan yudagu kiunayal kuja niyu athairi thur ashna kiuna wai kuja koba dumdum alvan kiuwuna wai ashina niyu hurun alu makka ya su ayi azuwa mda farinduki azuwa mda kuku dugu azuwa mda kuku diyu azuwa mda kuku dugu azuwa guriya aiyiya awu nagu amaiguyi gala lamulsuguyi laugu iju giryi kukugu asi lapiya kugu amai lapiya yanzu wudufu murna dugu kuku aiyi gamda kukura iri kuku maja athaju kiu wuna wai kam kulwuna wai kuji kujerar makka ndu mdu asukayu ya wadi aiyi ya wadi ga maiguyu alumaka sala yiri baulaguyi gasiguyi lapiya mingu zulwayu gagodiri iju latunagum koba ivuri shili aga wudufu chipchu anu mdu gatubari mi mbichi nagum magu aga kobo nagu anga musdaguri rayawaguyi muchi nagum kuma nagu aiyi angarmai to ma kobo unagum dugu aguri kuma har kuga muliya siyuyu nagu mul aiyi kakalmai hargara yiri sabo anu siju akira to gara yisu dugu kunda mul bauta anu iju guyi kwa daidai aiyi sumai aiyi dugu kuku magu athal kobo guyi sai gamai gara muhya su kirki guyi gara muhya galulauka gara muliya sujuyi gamuliya suguyi iri suguyi sundu wudufagal ayu dole gay u murna mana waai idu akan chiwa suku du kiuwuna awada sukuku aiy kiuwuna wudufayu chip chu piyasu naja yiri farin chiki dugu yabari dugu azuwa yu awara kuku. Diya zuwa yusu ndu mdu yu anun anyi maja yuri kurda kam gaskiya sukuya yu agari musdagu koba musdagu koba ivuri shili aga sunagum magu kura suni buduri aja huri aliyar wuwu magu asun bu har aljana nduja hurungu maja nagu mdugu aga dugala dumin paya kobo latuna paya kobari ma magu maira paya kobo latunagum irur shili aga wahala anu mdunagum kobo nagum iviri shili aga wahala kobo ivuri hurun har ali aljanna ma aiyi unagum ahurun aliri wuwu th jan kowari suku magu miliya uduniya kugu aimil aga kur nagu aiyi miliya aga nduga kur mai wahala ayi jan dugu ivuri lari mjinagum ku mi kuda guri koba daidai sumgaiya aidachima ndu mdunagum mdunagum su ah ah niyu koba wodi ndu mjir koba wuya iviri shili aga wudufu chipchi anu mdu magu aga kobo ban nagu ala hayiguyi layi galubami ga dulba dufuguyi duri nagu adulba suri mba nagu aimiliya makaranta anu musha akwa nagu amaiguyi gula yiri bauta guyi lagu igu guyi abardu koba kura munagura koba musdafu dugu athuya kam koba musdagu magu kudaga laguri thai kuma jagamiliya kumar lagur thal aragumai jan dugu uliri namur mdu kinkir ah gudi aiyi ah mdur koba aiyi dugu uliyamur ivuri fama ku uduniya ku udumya banku ku ya magu aga kobo mbechiri ashina banya musha guyi aiy muliya makaranta di. Magu aga kobo bishara aslma naga mai ra yusuri ijuguyidi amai lumulmu widu mji wiri mailaduku kugu mal lamiliyakurguyi gase yamigu fari ga kina koba gunyi gamai alu anguwa nagu huri adayi anu mdu lan aburi kiuwuna aha ko dugu sadaka nagu anayi akwa nagu ayuba nagu ayuba ku ndu mdu adaguri abardu koba kura musdagura tawi koba musdagu mana nagu arufari asiri anukurun musagu yabari koba musagu wudamada yar udunya ku dumur akwaku nidugaru koba ayu musagu mai faliyaja koda ga mjirmur susufuma nada ivuri gu koba ga yudur agari yaban ivamur ashna dumur anabari koba aiy musagu mal amanagu auri kobari gasun lagun dugu azubu duri la ijugu bakuka guri anun daidai magu akhurga hur lagu bate toh nagu jan aguri anu kurun iju aiyi huda nuba aburi ashna kobaya gahuri ah lagu munagu agari iju thagu aiyi hudanu ga hulagu munsai agarimai gahu lagu tsisum ivanja asukagu aiyi nagu huda mai gapayari zunubi anukurun ah ah gayisu daidai anu kurungu dugu bathuka gari musdagu ku mushaguyi harunu ijinyar chiji chiji guyi ma maja dumdum akhinaga duwana kobari arabarunda. kowani su nanda’aisirda akwa yu karmaja krayi a kiuna min arandara gudi kjai du’a koma madu’a raka arabu wan aiyi jan wunyi kwaba inana ma yu maja wan kwaba anana kya majana gu sinsiniya gamai galeba battna ivedi gu baska ɗilna su kushu kushu kuwuma ko minti ko kolche diga dilna ga baya mandawa gapire arparanti musha a si dil toh nagu ara saireba naira muchu maker a barin abanjan du atterdir ai buche tuttuku ganabur nagara gu koba a kobo kya guku ya herder ashena a. A, abanjan du. amulmai aibanjan minmai dukusu du kushu du kushu du kushu har gara segana du sosai maja duga anu abur nagu apaya waba amma kwaba kam munagu mana du’anubur kwaba bati fati kwaba aragu ashena mmai nagu apuku ai ganga mai amma kwaba araumai nagu lapiya kalau gin lau domain nagu sirsumgin yau kwaba jan sirsumai yaumagudil ba sirsum ai gasi sinya abanya wuda masuama ara kwara arasabolrinda ai dole wudanda ayiri toh yau abar kwaba ia munagumai kwaba munagu inda tayi anuda.